Amɔɔrɩyǝ yǝ kpii yɨ kaamɨ, kpii lǝ yɨ kamɨ kpǝǝmɔɔrɩɩ nɨŋ kpɛɛlɩ lakɨlakɨ ŋwʊ láa fʊʊ mɨ ŋ mwɛɛrɩ tɩpɩrɩ. Mɨ mɔɔrʊkpɛɛlɨkpǝ kɨ oturu wɨ láa wɛɛ fɛŋfɛŋ. Ŋwɨŋkpɛ wɨ kpii gbɨ gbɨwe yáa kpɛŋ kpɨ rɨ fɛɛwǝ wɨ taarɨ wɨ kǝlɨ mɨ kpanɨlɛɛrɩʊ gbɨwe wɨ láa wɛɛ fɛŋfɛŋ wǝ. Fɛɛ yáa caŋ kpɨ wǝǝ, amaa kɨtǝǝwe wɨ kpii mɨ mɛŋwǝ. Fɛɛwǝ yáa caŋ mɔɔrʊfɛŋfɛŋkpɨwe wɨ kpɛɛlɩ wǝǝ. Rɨkɨsa mɔɔrʊmwɛɛrɨkpɨwe gbɨ wɔɔ yáa caŋ kpɨ rɨ kɨtǝǝ rɨ ŋ kɨtǝǝ, kpanʊ wɨ lǝǝ kǝ kǝlɨ oo yóo koru acaŋ kpɨ rɨ gbɨ kpɨwe. Yáa caŋ yɨ ŋ fɨ nɛ? Vǝ́nɨŋ mɨŋ o lo toolu lǝ̈ kɨtǝǝwe a la kpɛŋ wɨ o lo toolu a lah cɛ;ŋ mɔɔrʊkpɨwe wɔɔ, oturu a lǝǝ fieeni mɔɔrʊkpǝ vǝ́ le fieeni mɔɔrʊkpǝ oturu nyǝ fɨ ŋwaŋkʊʊ a nyáa kɛɛlɩ kpɨ a nyáa kɛɛlɩ kpɨ a nyáa kɛɛlɩ kpɨ a nyáa nya nyáa caŋ kpɨ wǝǝ Rɨkɨsa vǝ́nɨŋ nya caŋ kpɨ nya kɛɛlɩ nyǝ kǝŋ wɔɔ, oturu wɨ le pe wi. Vǝ́nɨŋ wɨ le pe wi wɔɔ, oturu e leh oturu bɔɔrǝ ɖǝh be wi rɨ mǝrɨwe, oturu a la pa a lóo wo bɔɔrɨwe a mɨŋ pɔrʊ. Vǝ́nɨŋ mɨŋ o lo wo rɨ a la pɔrʊ oturu a la láa yɩrɩ kpɨ, wʊ ŋ pǝ mwɛɛrɩ, wʊ ŋ pa nyɩŋ wʊ ŋ mwɛɛrɩ, vǝ́ŋɨŋ wɨ la mwɛɛrɩ sɨsiɛrɩ oturu e leh ce kpɨ. Vǝ́ǝ le ce kpɨ ko wɔɔ, <hesitation> toolu deerǝ, toolu fɛɛwǝ óo po culu kpɨ, vǝ́ǝ lo culu kpɨ ko oturu ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ pǝ lä yarʊʊ. Vǝ́ lǝ fɨ ǝ lǝ pǝ lä nyarʊʊ o lo toolu kpɨ ǝ lǝ tɨnɨ wɨ la kpaa sɨsiɛrɩ wɔɔ oturu, nya nyée yee mɨ sa, nya nyáa nyɛɛ nyɨ ŋ sɔɔ nyɨ ŋ toŋ nyɨ ŋ ɖi. Rɨkɨsaa mɔɔrʊ mwɛɛrɨkpɨwe wɔɔ, ŋkpɨ yɨ lóo toŋ kpɨ yɨ ŋ ɖi mɔɔrʊkpǝ rɨ akpaakpa. O lɨŋ koru ǝ fɨ kpɨ o toŋ a a kʊla me esiyǝ oŋ koru ǝ fɨ a kʊla mɨ tuu amaa o toŋ kpɨ mɨ wɨlǝpʊŋpwakpǝ. Ŋkpɨ yóo toŋ kpɨ yɨ ŋ fɨ yɨ ŋ ɖi mo oyupǝ. Yóo toŋ kpɨ lǝ fɨ le ri mɨ yɩlɩʊ, yóo toŋ kpɨ yǝ fɨ ye ri mɨ akɩcaayupǝ amaa apɔŋ oyumwɛɛrɨpǝ. Kaa ke o lóo koru ǝfɨ apɔŋmwɛɛrɨpǝ mɨ yɩlɩʊ wǝǝ. eri kpɨ wǝǝ ko o koru ǝfɨ anɔpɔŋpǝ mɨ yɩlɩʊ erikpɨ amaa akɩcaapɔŋpǝ eri kpɨ mɨɨ yɩlɩʊ. Rɨkɨsa wɔɔ, mɔɔrʊkpɛɛlɩkpǝ le gbɨwe wɨ láa wɛɛ fɛŋfɛŋ wɔɔ, gbɨ o lóo koru ǝfɨ kpɨ a kʊlaa me esiyǝ o toŋ. Kǝ́ vǝ́nɨŋ mɨŋ o lo toŋ esiye wɔɔ, wǝ́ esiye ya ta yɨ paa yɔɔ wɔɔ, ée kpii gaŋkʊpirǝ. Kaŋkʊmwɛɛrɩɩ oturu e le kpii at atɨraŋpǝ ko oturu ǝ lǝ fɨ mɔɔrʊkpɛɛlɩkpɨsa wɨ láa wɛɛ fɛŋfɛŋ a la wɛɛ la kʊla lo toŋ. Wǝ́ yóo pwo ee esii mɨ mɔɔrʊ esii la mɔɔrʊtoŋkpǝ. Kaa ke o lóo koru otoŋ kpɨɨ, ǝ a kɔ ɛɛ e yee yɩlɩʊ kɩɩkɩ kɩɩkɩ kɩɩkɩ ko co mɛŋwǝ, e yee yɩlɩʊ mɨ maŋtɩɩ mɨ apɔŋpǝ. Ko oco mɛŋ mɛŋwǝ kee kpi ayɩrɩ mɨŋ atɨraŋpǝ mo otuyǝ ya raŋ ko wɔɔ kɨ awɛɛ gbɨ mɔɔrʊkpɨsa ǝ fɨ e kpii oturu ǝ lǝ pǝǝ ǝǝ ǝ lǝ pɨ lo wɨ le pie wɨ le pie ko áa mwɛɛnɩ ée ri gbɨ gbɨwe ǝŋ tɨ ǝǝ yee yɩlɩʊrɛ ri kpɨ gbɨ ɛɛ yɩlɩkookoosa wǝ́ la ǝlǝ tɨɨ kpekpereepii ǝ lǝ fɨ a la tɛɛ ko wɔanyɩŋ a ya lée ri kpɨ. Amɔɔrʊyǝ yɨ kpii lǝ wǝ́ wɨlǝkpǝ yɨ lóo koru acaakpɨ le ri wǝǝ oo.